<noise> naku bayadabungku papi pian madenggen santempo lako nanaan mesintaangkarna mesinle wo'mo jadi tabiasa mo ada mipi modenggen satukwa depi mipidenggentin ma'ma makusu sedap samakusu damu kapa semangemalikeakudoud tu pagoso yamatu apasaian amatu odo apalagi sa'ki doud meneng maluntung neimatu watu sela-sela udu sedap rimeitu <noise> paagosonwitu <noise> upapespes penong ginikwa waiang kotor ti meendom makasa tanyako mapipi mamenambale ya pa anu pakusunukan <noise> dengen damu-damu karna dambung emerenai kotor sa tempo lako mangenanuma edolotalota lota andambung jadi mipi biadinamunen- yadinamunen kan sio watu-watu le wu ngomeloko watu gaga paku suanti pa'apa nyi'tu taansakaweiten semamesin nokan taansa dulu mosimi'pi mi'pi keria denggen mongi aki palelean ka'apa mengesananuma akilalana dinamunden